Brosi mi de ɲubo ma yɛ to mu no'on nɛ wian mibini ho mi le to ho ɲubo yan yɛrɛ asa mi wesi o sunuzo doso mibini a zan oro <hesitation> dure dure nɛ a a zan oro safinɛ asa yabun ho bun we se a beni ho dantrifi <hesitation> ho brosi wa a ma zo ci'ana mu ji mu we o'o oro bwɛ safinɛ we o'ora um to mu we nɛ a'o no'on nɛ wian mi o ji a mu cunu a mu le kwa